Eka, ndao moa, fa tsa raha manahy iny li- likely e, iny raha tsy fanahiniana fa raha voadonanao fa de <hesitation> latsaka izy iny de vaky fa tsa raha nataonao- nataonao exprés zany izy, tsa raha manahy zao fa raha voadona kely avao iny de vaky fa mbô misy, mbô misy maro be ao.